Narekko maelokki massanggara mattumisi iyaro dipake pamuttu mauni pamuttu maloppo mauni pamuttu mabiccu dipake disesuaikangngi sibawa aga elo dinasu narekko elokki mannasu-nasu wae mannasu nanre uriq dipake uriq loppo mauni uriq biccu e disesuaikangngi siaga egana aga-aga nanre eloq dinasu e